हमैनके समाज मेबहुत किसीमके मिठाइ रहैयै I जिलेबि, बुनिया, गाजा, बरफी, मलुवा, ठेकुवा, खस्ता, टोपिया मिठाइ, बुनिया के लरू, <hesitation> रसभरी, पेरा, अउसनके लालमोहर, <hesitation> का काजुमिठाइ, बेसनके लडू, इसभे किसिमके मिठाइबा फेर अउसनके हमैनके होगेल बतेसा <hesitation> चिनीलडू इसब किसीमके मिठाइ सबके नाम बाटे इसब मिठाइबा ।